فكرة إنك تاخد قرار أخلاقي العالم كلو يكون متفق علي إنو صح دي صعبة شوية، لكن ما أعتقد إنها مستحيلة تماماً لأنو في حاجات كتيرة الناس بيتفقوا عليها، زي إنو ما صح تقتل زول ساي، ففي حاجات الناس بيتفقوا عليها و ممكن منها تاخد ليك قرار يكون متفق عليو عالمياً.